Allura haiu diversi passatempi. Pi com'ora, dicissi lu cùsiri picchì mi rilassa e a lu stissu tempu sentu lu cuntattu cu li materiali e inoltri è puru ùtili picchì accussi raccamu oggetti e vistita ca ponnu èssiri ùtili e mi piàcinu.